एब चाह फेरी बहुत पर्कारक <noise> एब कुनुहु अ <hesitation> फिका चाह मन परोसही जौ कुनुहु । कुनुहु हसे दुधक चाह अ एखाने याइली बणइ कथसाइ फलफुल चाह फेरी बहुत न बहुत पर्कारक एब फलफुल चाह एब अ स्याउक चाह्, एङगुरक चाह बणइ । कोका कोला क चाह फेरी बणइ याज काल । <noise> हसे ओकर साथमा केरा क फेरी बणइ चाह यासकल । क्यारा कदेउन हुन्कर वाही सोदवा अनुसार लेके चाहवा । हसे ग्रीन टि कहसाइ याज काल । हसे अ ग्रीन टि भेलिय हसे तरकारिक चाह त ओसनक हैने उहे कदेउन । वाहिक अ लौङावक चहवा <noise> सुखमेलवक चहवा । <noise> मरिचावक चहवा हसे अ <hesitation> मरिचावक चहवा भेलिय । हसे कुनुहु हसे बिनचिनिक चाह फेरी पियसाइ हसे कुनुहु गुरिह चाह हसे हल्का चाह मतुरे कदेउन हल्का इचिची गुरिहा चाह फेरी पियसाइ ।